kʊkɔɛ o lo co ŋwɨ wɔ ma kɛɛ lo co kǝ́ o lóo co ne keeriu née ri ǝ kǝ ere ŋwɨ ǝ fɨ wɔ láa nyɩŋ lǝ̈ ŋ ci ke ri kʊkɔyoo o lóo pwoŋ lǝ́ǝ kǝlɨ mɨ lǝ̈ kɛɛri ŋ kɛɛ mɨŋ ǝ lǝ́ǝ nya mɨŋ pɨ no yurǝ ko lǝ́ǝ kǝlɨ mɨ lǝ̈ lée ci nǝ tǝ ya náa yɩrɩ no yurǝ.